Chora ma' ta nzo nzo lo nit ta nzina reya', ncheya nzo <hesitation> ncho mblol'a ma'ba nzo len nita nzo mbe, mbe xidana, mbe tay'na, mblazana, mbichana re ma'ba ncho len ncho len yubana bay, nzora ma' ma' yid yid nguan bix mbesxa na nzo- nzo ntona' nzo mzyata' re ma'ba, nzo len- len len nita' ma'bata nak tiba ti ma' njwin nak mbia'y nu ma'ba naban lo yo'ba.